බලාපොරොත්තුව කියන වචනය ඇතුලේ නම් <hesitation> මට පේන්නේ <hesitation> මට හිතෙන්නෙ <hesitation> ඉතාමත්ම ධනාත්මක <hesitation> දේවල්. මොකද <hesitation> අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සු. <noise> බලාපොරොත්තුවක් නැති වුණාම <hesitation> ඇත්තටම අපිට ජීවත්වෙන්න ආශාවක් නැති වෙනවා. බලාපොරොත්තු නිසා තමයි අපිට හෙට දවසක් ගැන <hesitation> ආසාවක් තියෙන්නෙ. අපේ <noise> හදවතේ <hesitation> විවිධාකාර <noise> බලාපොරොත්තු <noise> තියෙන්න පුළුවන්. අපිට <hesitation> අද හෙට <hesitation> ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන බලාපොරොත්තු <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් තව අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ල ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන බලාපොරොත්තු <hesitation> <noise> අපේ හිතේ <hesitation> තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු සුන්වීම කියන එක ඇතුලෙත් <hesitation> මිනිස්සු ගොඩක් දුකට පත්වෙනවා. බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙද්දි සතුටු වෙනවා වගේම තමයි <hesitation> ඒවා ඉෂ්ට නොවෙද්දී <hesitation> මිනිස්සු ගොඩක් දුක් වෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් <hesitation> බලාපොරොත්තු <hesitation> සුන්වීම ඇතුළෙත් <hesitation> නැවත ශක්තිමත්ව නැගිටින්න <hesitation> මං හිතනවා මනුෂ්‍යයෙක්ගේ දියුණුව <hesitation> ඒ වගේම සාර්ථකත්වය <hesitation> තියෙන්නේ ඒ මතයි කියලා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තුව ගැන කියද්දී කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි <hesitation> අපි <hesitation> සම්බන්ධතා පවත්වද්දී <hesitation> කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවී අන් අයට අපේ ආදරය කරුණාව දක්වන්න පුලුවන් නම් <hesitation> ඒකත් ඇත්තටම <hesitation> ඉතාම හොඳ දෙයක්.